Salama alaikum, hin vaya kne udzina lamung hin vaya kum ɗughana, kegh ghaɓuko kegh ndzuka duniya, kegh hakuriya ndzuko kegh ndzuka ka nda wahala uraz kɗakan na na, haha wahala inaza, inaza ha ha wahala sosai, dadamun, amawa takaɗa dadamun, amawa kaɓa konamawa kulege amawa kaɓa mukonamawa sosai ya, haha wahala inaza, inaza wahala ndzuka duniya, wahalaya, ko nuwe, klafta tina tala van zu fuka da mavaghna wahalaya, agha kwaɓa sukwata haɗuwo, juja ndzuka mawa wahala mawa taghan ndzukamun taghan ndzuka mun an duniya, juja kada kada, wahale sosaiya, walalai sosaiya kada wahala anduniya an an vaghana borno state makada wahala mamawa, borno kada wahala an borno, borno state, kada wahala mau, agha boko haram, agha jeɗ uvah ma ngudka thutaka jeb daghvuwo, lublakana puth puth putth dzana dzala, jeb ka da ɗatsu wahalagh ma nguɗkawo, wah aa hyuwenye ma ka hyuwenye todz todzka lub lublaka daghv ngana ma, lubla ka na da malan wala kanana na kwalan, kwalan, kwalan kaka an to to ei hovaho korhan gulenye to dzanadza hanye, kagh bewo, ma mayagh bewa, ghagwa kat ghva ngane na. Haka dzavata wo hlaganuhla hanye, ndav viɗe thalhalhan tina maye mundu, to lablaka susakat wahala, sai kakɗaka ghv ngane, susaka wahala viya gabadaya, nagu hah nunhare nuhubure ga hanye, taɗab han dat tuhoɗo bughan han, taɗap taɗa han dat tuhoɗo, bunbugha han nuhubu unda nunuha gulenye, tata hatat ɗahan ndarviɗe lan angala han dan ghiva, lan nga lahan dan ghwa, to ne dadzovka na maye da dzanata, ndavyo dzavataka tina a mayaghu lablaka damagu wahalagha, lablaka dan waha lagh ngana gulenye, ghaghvakata ghva ngne haka dzov tina mayi nganawo, najeb gar garhakau, na taghvan garh garha kau na mɓaɗkama na kwalan kwalan kak an garh garho, ghwavati ndudzinhana ba ghwa vati ndudzinhana kaka, wahala ndzuka, am diyala, lablaka daghav ngana ma, hiya ma sava gha ɓuɓula han gabaɗaya, ne dadzka na wahalaya da chuhurka da mahga ne dadzovka hainazu, to wahala ndzuk kada, lablaka da ghv nganama wahaleya, eidz kaɓa kaɓaka warnagh inɗika ma, tutɗahan tuwurna ngane, tuvah, na tuvah luvahe kad tuɗhan wurna lamung na tuvah tuvahe tuɗuta han wurna, nda <hesitation> kag kagha hma kasuk hasha, daf tiɗi wurnaɗ kaka ka dzuka jeb <hesitation> kasuk hashana tutɗa han wurnagh jebkana warkaba uvah nda viya ha ha warnu. Tutɗahan wurnagha, undunda gulenye nuhub gulenye tatɗahan gabadaya dat tuhoɗo purhya wurna tat ɗa hanye bun bugha han dat tuhoɗ to wahalaya, kukɗakat ta ghva kukɗa ndziɗagh gabaɗaya, agha dzana dza wahala ngaɗpa vuya, da dzovi wurna anga ko da pahiyuti da mewaɗkako tatɗa han wurnagh ngane dat hoɗa kyalma nu nuha gulenye tat ɗa hanye lalahan damish dan ghwa, to wahalan mbetana, agha gulenye sai dzava dzaka shanfagh gulenye, navulghv ngana gulenye puth puth puth dzanadza han, vaya kasuk hasha laptaya kana labla alamawa da da udzina gwozo, labla han da daɓul tudza an yamtake chachiɓa han tudzinamau huhla han jega, huhla han an keke, keka a ngla ngla a udzina lamung, huhla han na gabaɗaya, amkuwa gahan dza chuɓa tu dzina mawa, udzina lamung, umkuwa udzina lamung chuɓa han, na kasuk hashunda laptana kana, to an december, ka chibahan tudzina mawana kana, to wahalaya, an january nanma navaya chuɓahan tudzinamau na wahalaya lublahan da ɓul tudzatan, labla ha da bul da ɗatsu tina na tan.